Vanuga gena namo tu gita tarimarima gimarai gita gimara nuganai tu maigesina bita magurini tu namo a bita gani vivinini o lubu na program namori bevaga foforini benamo tarimarima bita involrini lubu nuganai eiava gavamani o lubu o komuniti bita gaukara vegogoni tu spot spots iai mero bona kekeni variguri maigeri bita involrini bona spirichol gaukarari maki lubu nuganai bita involrini neganai tu maguri be namoni. Maguri namona tu maigesina femili nuganai am bita gani varevareni bita vivinini bona bita veraka gitani baru asigina vanuga nuganai gauka bita emataurairini vanuga nuganai sina tama o femili nuganai dogoro nuganai sina tama garori bita segagirini bona bita veduru vivinini ta gena vamoka bita iagoni bita veduruni gena lako gabiai bita gabi vegogoni Bona iauka verere nuganai bitana tanu vei bara asigina boba ta gena meto nuganai bita iagoni bita veraka gitani bita vevagaguadani ta gena mase o danu nuganai maki bita veduruni moni lekenai o gauvei lekeriai benamo mogesina bita tanuni bita magurini tu mo veuravini be tanuni maguri vanuga gena maguri maki be namoni bona asi bita vevagini asi bita vekirani asi bita veibaru vivinini bita tanu namonamoni gera vanugai bona mosbi nuganai maki bita veraka goitagoni makina na asi vei baru asi vekira bita tanu ginikauni vanugai mosbiai o siti nuganai mu gera tanu garori mabarari nugariai. Ta gena vanuga gena namo tu maigesina goi dagara barana tu bitana ve gani vivini bitana varere vinivini bene barego gera maguri garori mabarariai. Namona lakavana ikul sea bitana vini gita gera tanu bene namo gana dainai ema lubu gena program nuganai mabarana tana invol program makinai na Tarimarima e taigaiani o sut- sutabol programs begene veiri tu gita bene gita mabarara bita involvini benamo iaku verere nuganai bona spots maki tarimarima na ge ura vinirini gereri bita tore losirini neganai iaku verere nuganai baru asi gina bita tanuni gera vanuga nuganai kansoro garona maki bi- gavamani lekenai gavamani gena saidiai kansoro garona bita segagiani bita gaukara vegogoni neganai gita gera gavamani sevises maki be iagoma ginikauni gita gera vanuga bona gita gera femili ta ta nuganai dogoro nuganai bona kominiti es a oul gita bita benefitin mo gavamani lekenai lubu lekenai bona komuniti nuganai maigesina bita tanuni bita magurini tu vanuga airaina bona gena namo maki be foforini vanuga sivaraina be namoni goi e au maki bita laka losini gera laka lakao nuganai gita bege kiragi tagorani gera vanuga garona mogesina bona maigesina e tanuni dainai bona natura maigeri logo misimisiriai keiriai bita vagaribarini bita vaga sikuri gi bita vaga iauneg ginikaurini neganai tanu begea namoni be boinani ilagani geri sikuri na bege laka vagini gita bege narirani bege guburani. Gita gera maguri be namoni mo gera tanu garori mabarari nugariai gera vanugai o ainai ainai ta tanuni nugariai barana bara tu natura tana sapotiri natura gita gene garora gene segagiri gauka garori bitana segagiri. Gavamani lekenai maki gavamani tarimari geri garori bitana segagiri lubu ga lubu garona maki lubu garona maki bitana segagia baranabara tu barau mogo asi tana tugalekwaia gera maguriai. Bitana guriguri vanagivanagi vanuga gena namo dainai bitana guriguri bitana gaugau benamo barau na guine iagirani be gabiragirani neganai gitana ta uravinirini gaburiai bona vanuga gena namo dainai.